Siberia osht ven ekstrem i ftoftë edhe unë jom tu shku për ni vizitë. Me marr me veti m’duhet me marr do sene që m’nxejne. Mas pari kisha marr hellanka termale që jon mu vesh nër pantolla që me m’majt kogja nxeht se veq pantollat ose farmerkat nuk jon mjaftushëm. Kisha marr ni jakne t’gatë t’dimnit t’trashe, dorza t’trasha, shall prej leshi edhe kpuca kundër ujit.